Nmeiiⁿ wendyee nnom ndaalꞌa na wajnaⁿꞌ ja na quicwaaꞌâ ñjaaⁿ naquiiꞌ ndyuaa tsjoomyâ. Ndaatsꞌa najndyee na tijndeiꞌtinaꞌ na nluii joꞌ ndaatsꞌa na quilꞌuuyâ, ndaatsꞌa tsꞌa cachiꞌ tsꞌa na calꞌo ndoꞌ niom lꞌa na teincoonaꞌ chjoowiꞌ sa̱a̱ jonaꞌ cwilajndyuuya ndaatsꞌa tsꞌa cachiꞌ tomti na nntyꞌuee tsꞌa ndoꞌ nncwa chjoowiꞌ ta̱caxo nda̱ nncwa ndaatioo xuee luaaꞌwaa na nluii ndaatsꞌa tsꞌa cachiꞌ, mati jeꞌ quiawaa quilꞌa nnꞌaⁿ ndaatsꞌa tsꞌatseii quilꞌuuyâ ndaatsꞌa tsꞌatseiiwaꞌ joꞌ chaꞌxjeⁿ na matso xueeꞌnaꞌ nndua oo nncꞌueeñe tsꞌaⁿ ñenquiiꞌcheⁿ na lꞌandeii quia na ticweeꞌ candyaꞌ lꞌa quiajoꞌ ya na mawendyeenaꞌ na nntuanaꞌ oo na nncꞌueeñe tsꞌaⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ ndaatsꞌa tsꞌatseii, mati jeꞌ waa ndaatsꞌa tanda cwilꞌuuyâ ljoꞌ ꞌnaⁿ na masteichuiiꞌnaꞌ joꞌ na mañejuuti tsꞌatseii nntuanaꞌ sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ nncjaañꞌeⁿ tandawee na nntjomꞌnaꞌ naquiiꞌ ndaatsꞌawaꞌñe na nntyꞌueenaꞌ aa tsꞌom xio catyꞌuee oo aa na tsꞌom xjo na cwitua tsꞌa sa̱a̱ chiuuwaa na juu tsꞌaⁿ. Neiⁿncooꞌ ntyjii tsꞌaⁿ oo na ñecwaꞌ tsꞌaⁿ ndaatsꞌawaꞌ, ndaatsꞌa na cwilꞌuuyâ ndaatsꞌa tanda, mati jeꞌ waa ndaatsꞌa na jnda̱ teiñꞌoomꞌnaꞌ ñequio cwii nantquie na jnda̱ macanda̱a̱ꞌ chaꞌxjeⁿ na ndaatsꞌa seiꞌ catcu nmeiⁿꞌ quiawaa cwitua lꞌawee, tandawee ndoꞌ ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na cachi na ꞌooñꞌeeⁿ ñequionaꞌ na ñenquiiꞌcheⁿ colowee joꞌ na chaꞌxjeⁿ ndaatsꞌa catscu, ndaatsꞌa seiꞌ caxti, ndaatsꞌa seiꞌ catsjom wendyee nnom seiꞌ na jâ cwitquia̱a̱yâ ntyjawaañe cwilalꞌuenaꞌ na cwiluii ndaalꞌa ndoꞌ matiꞌ jeꞌ niom ndaalꞌa ꞌooñꞌeeⁿ quio nchquiaa nchꞌu na jndyuu tacos ndaalꞌa tandawii na ꞌaa, ndaalꞌa tandawii na xuee ndoꞌ ndaalꞌa na quitua chaꞌxjeⁿ na ta̱ti, ndaalꞌa na quitua ee ti ꞌnaaⁿꞌ tsqueⁿ joonaꞌ na cwilachuiiꞌnaꞌ jndye na ntyja cwii cwii ndaalꞌa na quicwaaꞌâ.